باش نحضرو صلاطه نتع الفاكيا، ناخذو شويا فاكيا كيما التفاح البانان التشينا و الكيوي <hesitation> نقصوهم مكعبات صغار و نحطوهم في صحن كبير، نجمو زادا نزيدو شويا عصير قارص باش ميكحالناش التفاح و نخلطوهم مليح، كان نحبو مذاق أفضل نجمو نزيدو شويا عسل و لا شويا نعناع مقطع و كل شي حا يكون حاضر صحي و بنين برشا.